La ga̱ gya ga̱ tong ga̱ de gak, ga̱ ga̱ biga̱nshin yit ba ai nga̱ tong ga̱ jiyi ga̱ jap ga̱ ga̱ bi pe muop tong da̱ni nga̱, ga̱ ga̱ koom ga̱ mar mar hok yit ba gɓ ga̱ bi ga̱n shin yit ba. ɗe tong ga̱ kang pue walu, la ga̱n nde ta̱ nda̱n koom ga̱, tong ga̱ mar mar, nga shin gwen ko mma nga̱ dinga ga̱ muan nzam ɗe ga̱ mar mar yi amma la ga̱ riga ga̱ fara ga̱n ngya ga ga̱n nda̱ koom denshin nɗa̱bi yit ba ai ga̱ ga̱n nda̱ koom denshin ndibi yit ba. Nsa̱ tong di ga̱de gak, se dei gurum la da̱nni ga̱bi laa nbetga̱ la da̱nni tong ga̱ kat r nie ga̱pe ga̱ bani nde Ga bi ga̱ fe hen banni nɗe, de ga̱n nsa̱n ndakdielu'u, nɗe to nie ga̱ fe ga̱ ga̱n nda̱ koom yit ba, bi ga̱ dok ga̱ de ga̱ tong ga̱shin i tong ga̱ bot yit ba, pue nde de ga̱ de ga̱ epi wani na̱ a la na̱ bi pa̱ na̱ hen ga̱ koom yit ba. Jap dasa̱na sai la ga̱ ɗu lat ɗe ga̱ kwal kwal nda̱ ni de ga̱ keleng diega̱i ba amma la la̱ keren diega̱ ba tong ga̱ koom yit ba. Nga̱ tong ɗem ɗe nga̱ jii dem ga̱ muut naan, nie ga̱ fe ga̱ ga̱ koom zakyit ɗe ga̱n shin da̱ bi zak yit ba. Sai dai la̱ a nnie laa la̱ ga̱ nierang, tong kwa ga̱fe nji kaleng, shin bi pa̱ na̱ niega̱fe nga̱ ɓot ga̱ gane ga biga̱den muani so ga̱ na a kwal hot ta̱